صراحة ما أدري وش راح يوصفوني إخوياي بس <hesitation> اللي أنا متأكد منه انهم راح يوصفوني بأشياء كويسة بسبب ان الحمد لله ان تعاملي مع الناس اللي حولي كلهم بيكون بشكل كويس ما أحب أذي احد ما أحب أتكلم عن أحد بشي مو ها - مو يحبه فبالتالي اظن ان اخوياي راح يتكلمون عني بكل خير يعني إن شاء الله